Öryrkjabandalagsins segir að Reykjavíkurborg ætli að setja svo þröng skilyrði fyrir félagslegu leiguhúsnæði að öryrkjar á strípuðum bótum eigi ekki möguleika á því hún telur lög vera brotin Evrópusambandið reynir nú að stemma stigu við fólksflótta frá Afríku við rætur vandans í fréttatímanum förum við til Níger til að skoða árangur og afleiðingar þessarar tilraunastarfsemi tugmilljarða

greiðslur bankanna í ríkissjóð hafa nýst einstaklega vel til uppbyggingar innviða segir fjármálaráðherra hann og aðrir forystumenn stjórnarflokkanna lofuðu því fyrir kosningar tugþúsundir mótmæltu fyrirhugaðri nafnabreytingu ríkisins Makedóníu í Aþenu í Grikklandi í dag lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum sem köstuðu eldsprengjum og grjóti að lögreglu

án tveggja bestu leikmanna sinna þegar það mætir heimsmeisturum Frakka í Köln eftir fjörutíu og fimm mínútur Aron Pálmarsson og Arnór Þór Gunnarsson fóru meiddir af velli í gær

gott kvöld við erum aðeins fyrr á ferðinni en venjulega í kvöld vegna beinnar útsendingar frá h m í handbolta á eftir Öryrkjabandalag Íslands gagnrýnir harðlega drög að reglum um félagslegt leiguhúsnæði í Reykjavík formaður bandalagsins segir skilyrðin það þröng að fólk sem

örorkubætur eigi ekki möguleika á að uppfylla skilyrðin

hefur sent velferðarsviði Reykjavíkurborgar umsögn um drög að reglum um félagslegt húsnæði þar sem fjallað er um tekjuviðmið og önnur skilyrði í bréfi bandalagsins segir meðal annars að ekki verði betur séð en að verulegar breytingar séu gerðar frá gildandi reglum í bréfinu er kvartað undan skorti á upplýsingum og kallað eftir skýringum ö bendir á að samkvæmt reglugerð frá árinu tvö þúsund og sextán eigi tekjumörk að vera liðleg fimm komma eina milljón á ári sem sé það sem Brynja en borgin miðaði við reglugerð frá tvö þúsund og þrettán þar sem viðmiðið er liðlega fjögur komma sjö milljónir borgin hafi

verið með undanþágu frá þeirri reglugerð sem setji mörkin við sjötíu og sjö komma fimm prósent af þeirri fjárhæð sem eru þá hámarks árstekjur upp á tæpar þrjú komma sjö milljónir króna það er orðið eiginlega lífsins

ómögulegt fyrir fatlað fólk eða manneskju með sjötíu og fimm prósent örorkumat að koamst þarna

Þuríður Harpa segir þetta eiga við um fólk á strípuðum tekjum frá Tryggingastofnun sem hún bendir á að séu fimmtíu til sextíu prósenta lægri en viðmið stjórnvalda um framfærslu hún segir að með þessu sé borgin að úthýsa þessum hópi nákvæmlega það þetta þýðir það og þetta er mjög alvarlegt og ég veit eiginlega ekki alveg hvar þessum hópi hvar hann á að geta haft

húsaskjól ef það er ekki hjá félagslega kerfinu

Reykjavíkurborg að útiloka fatlað fólk

og öryrkja og sjúklinga til dæmis

sem sækir helst um félagslegt húsnæði Þuríður Harpa segir það breyta miklu ef borgin styddist við sömu viðmið og Brynja hússjóður ö b í

hún býst við að fundað verði með Reykjavíkurborg því verið sé að brjóta lög að hennar mati formaður Öryrkjabandalagsins segir að til standi að þrengja tekjuviðmið og önnur skilyrði fyrir félagslegu leiguhúsnæði er það rétt

ekki rétt en vissulega

vorum að senda þær í annað skipti í

breytingarnar sem við erum að gera eru margþættar við erum

breytingarnar sem við erum að gera eru margþættar við erum

við höfum verið í viðræðum hópi sem er tekjulægstur

tekist hafi einstaklega vel að nýta féð sem komið hefur frá bönkunum í uppbyggingu innviða í viðtalsþáttum

við stjórnmálaleiðtogana fyrir Alþingiskosningarnar í október tvö þúsund og sautján var rætt um peningana frá bönkunum við teljum að það séu möguleikar að nýta til að mynda arðgreiðslur úr bankakerfinu í einskiptis uppbyggingu eða aukna niðurgreiðslu skulda þarna er fjármagn sem ekki getið um í langtímaáætlun í ríkisfjármálum sem að við í Sjálfstæðisflokknum sjáum fyrir okkur að

nýta til að fara í þessa innviðauppbyggingu Sigurður Ingi Jóhannsson vildi líka nota fé úr bönkunum í uppbyggingu Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins sagði þetta nákvæmlega það sama í

já ég heyrði Katrínu Jakobsdóttur vera til í þetta líka ég held að þetta sé skynsamlegt arðgreiðslur bankanna í ríkissjóðs síðustu ár hafa verið mjög háar þá eru aðrar greiðslur eins og bankaskatturinn undanskilinn mest hefur komið í ríkissjóð úr Landsbankanum frá tvö þúsund og fjórtán nemur upphæðin hundrað tuttugu

og einum milljarði króna arðgreiðslur frá Íslandsbanka nema tæpum sextíu komma sjö milljörðum á sama tíma en arður frá Arion banka nemur tveimur komma sjö milljörðum samtals samkvæmt upplýsingum

fjármálaráðuneytinu ríkissjóður hefur í heild fengið rúma hundrað áttatíu og fjögurra milljarða króna á fimm árum þar af þrjátíu og sjö komma sjö milljarða frá því ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við um mánaðamótin nóvember desember tvö þúsund

sautján fjármálaráðherra er ánægður með að féð

mér finnst það hafa tekist alveg einstaklega vel við sjáum það í fjármálaáætlun þessarrar ríkisstjórnar sem er í gildi að við erum mjög að

efnahagslega innviði eins og við köllum þá vegi og samgöngumannvirki við erum í sérstöku átaki í uppbyggingu vegakerfisins sem stendur og félagslegu innviðirnir tekjur af fjármálafyrirtækjunum hafi verið meiri en gert hafi verið ráð fyrir meðal annars

að ríkið á ekki lengur hlut í Arion banka féð hefur líka verið notað í

skuldir ríkissjóðs þessi mikla uppgreiðsla skulda og endurfjármögnun annarra skulda hefur mjög aukið svigrúm okkar til þess að fjárfesta betur í innviðum samfélagsins hlutfallslega létu fleiri létu fleiri lífið á flótta til Evrópu frá Afríku í fyrra þó

lagt í þetta hættulega ferðalag

fréttaritari RÚV kannaði hverju þetta sætir í Níger einu fátækasta landi jarðar sem hefur verið þungamiðja flóttamannastraumsins frá Afríku þetta er hliðið að Sahara eyðimörkinni hér streymdi það í gegn unga fólkið

frá Afríku á fullkomlega löglegan hátt fimm komma sex sjö þúsund á viku hverri í leit sinni að

en eftir að þessir fólksflutningar voru gerðir ólöglegir vegna þrýstings frá Evrópusambandinu eftirlit hert og hald lagt á tugi bíla sem notaðir voru í þennan arðsama iðnað er tala flóttamanna nú aðeins tíund af því sem var flóttafólkið er nú háð

sem komast lifandi í gegnum mörkina bíður annað víti á leiðinni til Evrópu þrældómur pyntingar og mannrán í lögleysunni í Líbíu því er nú töluverður straumur líka í hina áttina til baka í suður eftir að draumurinn breyttist í martröð

við rætur Sahara eyðimerkurinnar í Níger hafa flóttamennirnir frá Afríku einkum streymt því er bærinn nú orðinn eins konar tilraunastöð Evrópusambandsins í þeirri viðleitni að stemma stigu við flóttamannastraumnum

til Evrópu við rætur hans en umdeildum árangri samt

til Níger hefur Evrópusambandinu vissulega tekist að draga úr flóttamannastraumnum í gegnum landið en þessu inngripi hafa þó fylgt alvarlegar aukaverkanir ekki aðeins hafa hætturnar sem steðja að flóttafólki aukist heldur situr Níger sjálft nú uppi með þrjú hundruð þúsund fllóttamenn sem annaðhvort eru strandaðir á leið sinni til Evrópu eða komast ekki aftur til baka ýmist vegna ástandsins þar eða fátæktar þótt Sameinuðu þjóðirnar reyni að hjálpa þeim aftur heim

að koma upp greiningarstöðvum í Níger þar sem brýnustu hælisleitendur eru greindir frá öðrum og boðin landvist hefur að auki sogað að

flóttafólk alls staðar að úr Afríku til Níger sem umlukið er stríðssvæðum og flestir þeirra tvö þúsund sem Evrópa bauðst til að taka við eftir þessum opinberu leiðum hafa enn ekki fengið farseðilinn þangað efnahagslífið hér gekk að miklu leyti út á flóttamennina á leið um landið

frá Evrópusambandinu til að setja upp leigu á munum til veisluhalda gegn því að hætta að smygla flóttafólki yfir Sahara er þó heppnari en flestir í hans stöðu því ekki aðeins þeir sem komu flóttafólkinu í gegnum eyðimörkina hafa nú minnst lífsviðurværi sitt heldur var öll þjónusta og verslun háð þessari búgrein sem nú er ekki svipur hjá sjón

á meðan Evrópusambandið fagnar árangrinum hér við rætur flóttamannavandans eru íbúar Níger því

en nokkru sinni fyrr og því er freistandi að halda

þrátt fyrir hætturnar

þótt þeim hafi fækkað eiga smyglarar enn auðvelt með að finna þá sem líta á flótta til Evrópu sem einu lausnina hversu hættuleg sem hún

er í Afríku er sprottin upp heil kynslóð ungs fólks sem þrátt fyrir aukna menntun sér þar enga framtíð vegna spillingar og örbirgðar

rúmlega sextíu þúsund mótmæltu fyrirhugaðri nafnabreytingu ríkisins Makedóníu í Aþenu í Grikklandi í dag til átaka kom milli

og lögreglu fyrir utan gríska þingið en þar verða greidd atkvæði um nafnabreytinguna í vikunni hún er mjög umdeild í Grikklandi og hefur verið í áratugi

vilja sölsa undir sig grísku Makedóníu hérað í norðurhluta landsins gríska ríkisstjórnin stóð af sér vantraust í vikunni búist er við að þingið samþykki að nágrannaríkið fái að heita Norður Makedónía en mótmælendur

krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu netöryggismál eru vígbúnaðarkapphlaup og það þarf að fjárfesta meira í þeim segir vísindamaður við Oxford háskóla

þar sem gögnum er stolið og þeim lekið á netið eða gögnum læst og lausnargjalds krafist

happa vísindamaður og kennari við Oxford háskóla kom hingað til lands í boði samgöngu og

til að fræða fólk um netöryggi og ógnirnar sem almenningur fyrirtæki og stofnanir standa frammi fyrir hópur frá Oxford vann á síðasta ári skýrslu um netöryggismál hér á landi fyrir stjórnvöld þar koma fram hundrað og

tuttugu ábendingar um úrbætur happa segir eitt mikilvægasta verkefnið að skilgreina ógnirnar og uppfræða almenning þá þurfi að fjárfesta meira í netöryggismálum fyrir Alþingi liggur nú frumvarp samgöngu og sveitastjórnarráðherra um öryggi net og upplýsingakerfa mikilvægra innviða formaður

segir að frumvarpið færi samfélaginu ágóða það skiptir okkur mjög

miklu máli að fá slíkt frumvarp samþykkt því með því þá

á Kjalarnesi nú rétt fyrir klukkan sjö hefur verið virkjuð frekari fréttir

á RÚV punktur is slökkviliðsmenn í Kaliforníu í Bandaríkjunum fóru í óvenjulegan björgunarleiðangur um helgina eftir að tilkynning barst

um hest sem festist í

við hesthús í borginni fældist þegar eigendur hans voru að teyma hann úr hesthúsinu og í óðagotinu ráfaði hann af stað ofan í gáminn og sat þar fastur í nokkrar klukkustundir fjöldi manna kom að björgunaraðgerðum en

sem vegur rúm sex hundruð kíló var lyft úr ruslinu með lyftara og komið aftur á básinn sinn hann slapp með skrámur en var

Íslands og Frakklands á heimsmeistaramóti karla í handbolta leikurinn fer fram í Köln í Þýskalandi og þar er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður Þorkell það er ljóst að verkefni kvöldsins verður erfitt fyrir Ísland ekki satt jújú það er óhætt að

ekki þekkt fyrir það að gefast upp fyrifram en það er í húfi fyrir Ísland í kvöld og þá ætlar Sigurður Jónsson að segja okkur

á Grænlandshafi sem nálgast okkur

í kvöld koma skil inn af landinu

hratt yfir landið í nótt

seinnipartinn á morgun verður lægðin komin inn á mitt land frost um allt land formaður Öryrkjabandalagsins segir að Reykjavíkurborg ætli að setja svo þröng skilyrði fyrir félagslegu leiguhúsnæði að öryrkjar á strípuðum bótum eigi ekki möguleika á því hún telur lög vera brotin Evrópusambandið reynir nú að stemma stigu við fólksflótta frá Afríku við rætur vandans í fréttatímanum förum við til Níger til að skoða árangur og afleiðingar þessarar tilraunastarfsemi

tugmilljarða greiðslur bankanna í ríkissjóð hafa nýst einstaklega vel til uppbyggingar innviða segir fjármálaráðherra hann og aðrir forystumenn stjórnarflokkanna lofuðu því fyrir kosningar tugþúsundir mótmæltu fyrirhugaðri nafnabreytingu ríkisins Makedóníu í Aþenu í Grikklandi í dag lögregla beitti beitti táragasi gegn mótmælendum sem köstuðu eldsprengjum og grjóti að lögreglu þessum fréttatíma er lokið og við tekur upphitun fyrir leik Íslands og á h m í handbolta næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl